ස්වභාවික විපත් ගත්තොත් එහෙම <hesitation> භූමිකම්පා <hesitation> සුනාමි <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> නාය යෑම් ගන්න පුළුවන්. තව <hesitation> ගිනිකඳු පිපිරීම් <hesitation> සුළි කුණාටු තත්වයන් වගේ <hesitation> ටොනේඩෝ <hesitation> ඒ වගේ තත්වයන් <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> තව <hesitation> හිම වැටෙන රටවල් වල නම් <hesitation> හිම කුණාටු <hesitation> එහෙම ගන්න පුළුවන්. තව <hesitation> ගංවතුර <hesitation> ලැව් ගිනි ඇති වීම් <hesitation> ඒ වගේම නියගය වගේ තත්වයන් <hesitation> එහෙම ගන්න පුළුවන්. තව <hesitation> වසංගතත් අපිට ස්වභාවික <hesitation> විපත් විදියටත් සලකන්න පුළුවන් <hesitation> කියල හිතෙනවා <hesitation> ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ <hesitation> ඔව් <hesitation> නියඟ ඒවා කිව්වනේ මං. එහෙම තමයි ගන්න වෙන්නේ.